أهلين يا محمد، أخبارك؟ شو تسوي اليوم؟ يا خي بسألك عن الغدا اليوم، وش رأيك نجتمع في مطعم البيك <hesitation> على الساعة خمسة كدة لو انت فاظي عندي موظوع مهم والله أبي أتناقش معك فيه، كلمني بسرعة وعلمني إذا فاضي <hesitation> عشان نحجز طاولة، يلا سلام.